A akgtim familia wintu lanka familia wintu stina familia este tsama familia lu tse tamagkatsi chi chi akgtim familia nata wilay wi mi nana wi min teko wi mi natalan wi mi <noise> mi mi abueno mi abuela min kukukan tsen tamakgkatsi wi min primaskan primo lu tse tamakgkatsi lu lulilakgatit na makgkatsiy chi na na paxkikan latia tu na masunikan nak familia na masunikan chi chi na chiwinan chi na tlawan chaku stakpat aku mimpat lakawanan aku mimpat kakatsiy este xalakgmakan pus lhatu tu lux takatsi no kawau pero pues xkamasuni xkamanan kamakani ksuelo ksuelokan maski lhaxtoanan xa taskujut xa makgan xtalhawa tux talhawa xtamakan xkamankan skuelo lu lilakgatit ama familia lilakgatit tse na magkatsiy na Kgalhiy minteko chi kilhuma kgalhiy min teko kgalhiy mi nana tse tamagkatsi i na xakgatliy mi nana na namasuniparayan noxa min nana chi na lay chinastak chistakpat masunipakant tuna tlaway chi na chiwinan este masunipakan latia tuntse mi nana min teko mi abuelo mi abuela masuniman waniman tuntse na wan untu lha tse chin chinalatapay kakilhtamaku lu lilakgatit ama familia lu lilakgatit lilalgatit takgaxmat familia este tsen tamakgkatsi lakgati familia takgaxmat familia lu lilakgatit lilakgatit luk lakgati ekit familia kgaxpat familia xkaya makgkatsipat porque pus talapat mi familia latia tuxa na masunikan chi na chi na lipin mi mi vida mi latamat china makgtakgalh chi na masunikan china pina putsay e xaxalaktalhman este masunipakan chi na putsay mi dios pus para tax para na mapu na wanikan chi na pina lakg pini putsay na takilhputaniy mi dios Lhatu lakgtsimpat wixi mi dios pero pastakpat makgatsipat wix lha winti kamasuniparakan catolica kamasunikan lakamanan kalenkan katakilhputa ama na wanikan este tu wanikan guada guadalupe pulaklhuwa tuxa wilh lulha lakgapasa ekit pero pus tsa china kuaniyan cha xa imagen xa chiwix talikilhputanimana uxa kamasunimak noxan ti makgapits cristiano este tu sanpredro wanikan takilhputanikan tina mixkiparakan ti takilhputanikan xants lakgtsima wan ama xa ki dios tawan pusn kamasunimak no xa lakamanan tsa tunun tunuk kin kamasunikan nan kakatsin ekinan no katsiyan ti ti na putsaya tin na talakilhputaniya nuntsa xa na masunikan nak familia mm uno ama nak lichiwinampara lha lha cultura xalakgmakgan xtalhakganan lakpuskan pulaklhuwa lhakgat tatalhakga lhuwa lhakgat talhakga tun pulh tamakaan ta tamakaan xtampin Este ta talhakga xlakatitawakan xtan xtan lipach chono tawilipara xmatankalin pulaklhuwa xcolor xmatankalin kgalhi xkilh kaje kgalhi xkaje luuu tliwakga tsama color ta talhakga xmatankalinkan pulakto matankalin tawili man no tawilikgo xmatankalinkan xkgalh tawilipara no xkgankan xa sakgakga xkgan wilikan manno na wilikgo na chikgo xkgan mano wilikgo xkgan nawili no xlipach talipach xa tsutsokg lhpirir kgalhi xa sakgakg chuchukg unoxa tampawilikan liwana noxa na lisuitkan lisuitkan para akgtumetro osu akgtutu metro tsama ta lipach nuntsa xa lisuitwikgokan x lisuitkgokan man no na lisitwikgokan chono na lhakga xkamisa man lhakgakgo xkamisa na mamakanu xkamisa nuntsa no kamisa na kgalhin kaje na tatsutani xkaje xa blusa no xa tsama witi wilipara nox lhakgat witi lha wili xlhakat lak tsikanints Chox kamisa lu lilakgatit kamisa latia tuxa color tawilini xkamisakan este xkaje latia tu color wilikan xa sakgakga xa tsutsokg xa titekg witi wili xa titekg unti wilipara xa rosau xalh mukuk tawili tawilina xkaje kan kamisa man no talhakga xkamisa tamamakanu man no tamamakanu xkamisakan wili no xlakatitawak na kgalhi para kaje xlakatitawak tatsutaparani xlakatitawak tsama nox lakatitawak xaxanat xlakatitawak latia tu xa lakawaka tawili nox kajekan takgalhi no tina xbolsa anu lha mujupara xtumin osu xbolsa tamuju axni taan tatamawanan pus antsa no tamakutu e tsamalhi chonox tapun mano putim na wilikgo na wili xtapun tsama xtapun kgalhi xanat lhuwa xanat kgalhi lakgsakgakg na sakgakga wampara xtapun mano u lilakgatit noxtapun chono na kgalhipara pilaktim xakg xakg no Mapitsi xmamapitsi xakgxakg xchixit mamapitsi xchixit itat nanlhawa natalakgonkgxmi xchixit man no nalakgonkgxmikgo na ta makanimana xlistones pulaktut o pulaklhuwa listones tamakaan ama xa rosau xa tutokg xalhmukuk xaxkayiw tawili xlistineskan talakgkgonxmi no talakgonxmi witsa no x x xlakgonx lakatuno no nuntsa na lhawa lakgpatu chixit na wilipara no xlistones mano na wilikgo xlistones tatunu nox chancla latia no para chancla para xalakgtitekg osu tun tsa xalaktitekg lu tausarli winti no lha tatunupara xchanclakan nuntsa xa lhakganan chatim puskat tsikan maski lha tsikan i no kawau kues kues tsumujatku kues puskatku lhana tsikan nanuntsa talhakganan este unoxa lakchixkuwin talhakga nox kamisakan xa sakgakga makgas talhakga xasnapapa xax xtalhakganan tsama lakgolutsin xlhakgat xa xasnapap xkamisa xa sakgakg sakgakg xtatan tatan wanikani xpantalon tatan tawani na talhakga tatachi nox pantalonkan Akgtim metro osu akgtim metro max kgalhi xlaso litampunuchikan chino lha na tamokgosni nox pantalon porque lhax taocuparli xa cinturon uxax wani xcinturan lax laso xlhakgat sakgakga putim unox tatanut este xhuarache xa cruzado ux huarache este tsama warache makgas xa tala tsama huarache lu lilakgatit xtalhakganan lakgsakgakgan chox tatakpunu xtaakgn sakgakga xtaakgn xtalhakga lakgolutsin unoxa chinchi pus lhakununts xa xa de colores noxa talhakgats no lakchixkuwin xkamisa pero xtatan xa xablanco na tatunuparasta no kzapato osu wi ti lha tatunu kzapato tustantal lhawan este xalakgmakan xa tilu nuntsa xtalhakganan tustantal xtala pero na win tino kga xkgalhi xtumin ps pus xtamawa no xchancla Uno chincho uno xlak puskan a latia tunoxa na talhakga latiats tuno tawilini xlhakgatkan lu lilakgatit no xa tasu chincho tawili tawili nanuts winti lhalh nunts no ta lhakganan winti laktsumujan tsikan no chincho pus ta lhakgamanamana xvestidokan xpantalonkan este lhalh nuntsa xa tamakgxtekgmana nox tux chino xtala mak makgan pero lu lilakgatit tsama lhakgat e <noise> este uno xalakgmakgan i lakgmakan xtaan katuwan xtachan xtalhtsikan mano xtachan xtalhtsikan xtamakgala no xpuskat xtamakgala no taan tamuju xchaukan xpuwan xtamakgala an lha no chich na tawila xchaukan tino tamakgalanana nox kapekan na tawilapa nox kape tu tawa tsisa kgam xkapekan talhawa witi no lhawaparta chit tino wi xeste tawilana xchit kan xputamkan lilhawa winti no lilhawapara no xsombrero xtaakn winti no nuntsa litlawa lu lilakgatit xa kalakgmakan Xtalhawa xbarrokan xa tiat xtalhawa xlhawa tu wanikan xjarakan lu lilakgatit chix talhawa makga mak xalakg makgan chincho lhalh lununts tsatsa taliminkan no xatalhawats no liminkan pana xa tiat pero na lhalh tsa xa tatlau lhawakan untsama xa xarte arte xa atsa filomeno pueblo lu lilakgatit nuntsa ka tali la xalakgmakgan chono tuno wilapa no ama mini diciembre tu navidad wanikan nini navidad tapaxkuanan mak makxtim tawila familia lhawan nochebuena tan tatawayan familia familias tapaxkuanan tawan tawan makxtim tatawila no tawayan tapaxawa nanuntsa no chi lakan lakatunuk chik talakgati este talakgati nuntsa mini navidad porque makxtim tatawilana lhati talakg mapitsini ifamilia makxtim tatawilamana noxlakan paxkuanamana Mimpara no fin de año año nuevo tamakgakgalhimana naxlakan uxa tik templo tamin este tamin taki kilhi tamakgstokg akgtim chik lank lanka chik lha tatamastokg lhuw ti tatanu takgilhi man no takilhikgo tamakgakgalhi no takgaxmat xtachiwin dios tamakgakgalhi puntsuna chino las doce nawan na tatapaxkatkatsini no dios tapaxkatkatsini este tanucha akgtim kat wampara no este milh año nuevo e xa sasti milh tapaxawamana porque kamixkiparak kilhtamaku talakgtsimpara chi china taan chino na ta titaxtu kilhtamaku tapaxawamana tina noxa liwat lhawakan makgnikanitsa na xa paxn lhawakani taco carnita mole barbacoa latia tuxa lhawakan makxtim tawayan no lakgapas lha lakgapas tsama cristiano pero makxtim tatawila tatapaxawa nanuntsa xa tino catolicos na taan makxtim tatawilayach chik iglesiakan nanuntsa no tala Unoxa presidente wilinoxa xbaile tasani no chatim chixku taminino tatantli antsa ta tantli kcentro tin tatapinita min pareja pus na tatantliy paja tapinparanita no pus tino liat lhatu ta anit pus unoxa tatantliy i nata a na makankan cuete nuntsa xa ta makgamakgtinan xlakani año nuevo e tunoxa mimpara ama mes mes de agosto tapaxkuanan noxa katolicos porque tawi feria wi feri este liminkan lekgaman xalikan xalaklank lekgaman liminkan xlu lanka xlakni tiji no wilikan tsamal lekgaman lanka lekgaman utsa takgastili tutsa man latokglh tutsa man este na putsikiyan tsama o tsaman na linkxliminkan nuntsa noxa tsama feri este nanuntsa no xa tsama lila catolico tapaxkuanan Tapaxkuanan no tsama katolicos ta talakgatino axi xa mini mes de agosto porque talilatlawan noxax patronkan este tapaxkuanamana lakan catolicos akxni tamakgamaktin feriakan fi fiesta patronal talawani e ama agosto nuntsa xa tata tala unoxa para presidente pus na putsapara tino ti kilhipara taminpara lakgstu katsis una semana lu lutaxtu no tsama fiesta patronal una semana nuntsa chin talamana lekgaman xa tsisa nuntsa lamapa xa katsis akgche xa katsis lhuwa xa tawilakan cristaiano katsis latia xa tustakan ax nastay para i liway nastay para tino sta cervesa takaxlhawa xcervesakan takasta noxaxlakan unoxa tino tatantli pus unoxa tino tatamawamana tawamana tse tamakgkatsi noxlakan tapaxkuanamana xlakan uxa presidente pus wilini noxa tino tlaknan ti kilhi pus nuntsa noxa tapaxkuanan xlakan axni tawila feria unoxa mimpara dia de muertos ay latia tuxa talhawa dia de muertos Talhawa xpusanto pus nuntsa tawani catolicos pusanto lilhawakan wino ti puskuelo skuelon talhawa este taan kpresidencia kayuntamiento taan k unoxa chi kilhuma puskuelon taan este e puchiwin tataan xmaestrokan kgalhatut kgalhatat osu kgalhakitsis taani laksuelon taleeni xpalhmakan taleen xsekgnikan taleen xlaxuxkan xmantarinakan este xtakgalakan xkaxlankcho xlhtukit xmole taleen latia para xtakgal xa mole xastap este taleen mano talenkgo taleen no kxanat xalaksmukuku kxanat taleen lanka altar no taleen pulaklhuwa altar no na wilikan takur ta konkursarla no tsama lakg lakamanan pus para tino lilakgatit lhawani pus unoxa tlajama unoxa tinox chikan talhawa na nuntsa talhawa laknaaaka xaltarkan xpusantokan talhawamana tawilimana Latia tu pax luwat tu no wakan tawili nox foto xlakapunkan no tino ninits wilikan xlakapun pusanto pero lhax taktsankga nox guadalupekan tawili xguadalupe xa xnana tala tawani este wilik no tsama unoxa na axni na lu wakan tu takatsi wakan xtakgal dia de muertos lakgati ta pakstawa xtalgal taan tamixki xcompadrekan xlilakgapasnikan taan tamixki xtakgalakan nuntsa nuntsa tala xlakan tapaxkuanan xa dia de muertos hasta axno lakgchaan veinte de noviembre asta axni no este lhalh asta axni no ta malakchawa lhawaparakan no xtakgal veinte de noviembre talhawapara no xtakgalakan ta tawanimana no como asta atsa no ta chino tachi no tino talakgmini ka ka kawanima pus pus tsatsa tamanampa no tinox tamini ta tinox tamini este xta tamini no dia de muertos wanikan uno xa tino tawilana kapasant amparakana kapasant nanuntsa lhawakan kapasant Na na na kaxtukuan xkapasanto ti no nini na kaxlhawanikan mak na kamawanikan palhma xalakxkayiw na wilikan xanat e na wiliparakan nax liwat ants wilinikan xkape xlhtukit xkaxlancho xbolillo tu xa sakgsi na wilika kaxlancho lenikan xlaxux xmantarina xsekgs lenimaka xa wilinimak noxan manoxa ax na ankan kaxlhawa kaxlhawanankan tala noxa tsama catolicos dia de muertos tapaxkuanan talakgani nox xninkan no kapasanto ta an kaxlhawanan mimpara no ama tu wanikan boda lu lilakgatit takgaxmat tsama boda putamakgaxtokgt este chatimi xa kgawach chon tsumujat talalakgapas man talalakgapas pus talalakgati i tala xakgatli pus axni no min kilhtamaku novios tawani noman no natawan novios akgtut akgtat kilhtamaku no ta talakgapasmana axni nuntsas no tapuwan na kantsa nok skin ama tsumujat nawan kgawach naani no skin na lakgani noxnana takgalhchiwinan Este sekstu xa naan kgawacha pulana cho man nuntsa na lakpuwan pero waninitsa xnana kama ekit xchik ama tsumujat nawan es an no lakgani nox nana tsumujat na xakgatli na lawanikacha na chiwinan na na mixkikan no permiso licencia no na mixkikan liku no na tatlawan tsumujat pus lha kati tatlawa man xchik naan este man no nunts unoxa lak lak xalak nananin nox nana lakgawachan talakgani no taleen despensa a cada mes cada mes talakgani xnana xnana no tsumujat ax taleen despensa unoxa tsama wanikan kama skin tsumujat este akatuni makgas kitaya tsama ski task sinkan tsumujat akatunuun año akatun palha kati makgapali naskikan tsumujat pus nata tatamakgaxtokg kgawachmano na skinkgokan no tsama tsumujat natawants no nak manunana no nak manunana natalawanitsa no no laktekonin na wilikan no akgtim kilhtamaku akxnino na lakgminkan tsumujat na minkan no manunankan uno xa axman familiares tilu Lu familiares xa kukun xa xa xateko xa teko xakglu xa lakabue abuelitos este primos tamin makxtim tatawila no tata takgalhchiwinan chino este na minkan skinkan tsumujat skinkan xmakan no wankan naskinkan no axni tsama na chiwinan xateko xa kgolu xa xa xa ubuelito una chiwinan nawan chi lakaskin ka makgtakgalh xtsumujat xtanat chi kamakgtakgalh uxa xa abuelito nawan na tapatiy kin tanat na tapatiy kin tanat para jala tu katilhawa para wi tu katsini un tu ja katsini lha nuntsa katilhawa nata tapatiy no kin tanat ja na wiliniy uxa para na wiliniy pus chino atsa minitau ekinan pus nuntsa na chiwinanparaya porque lha lhga tamana xsekstkgoxa na latama tsama tsumujat natawan noxa lakg lakgolutsin no xa xa abuelitos nanuntsa no natawan naxa xa kukun makxtim tatawila tachiwinan tawan chino lakaskin na kamakgtakgalhka xtanat chono este nanuntsa no tawa wanikan chixku tapatiy kgawach chinontse nala pero pues etse Nuntsa xa tala tsama lu lilakgatiti boda man no nuntsa no tamanunankgo taleen <noise> taleen xdespensakan ax taan tamanunan taan taskintsa xmakan tsumujat taleen akgtati xtantin paxn osu tanto lenkan estelenkan paxn no lenkan no despensa na lenkan kiw witi na leen leeni xkux kgetim bolsa kgetu bolsa taleen xkuxikan lha laktina bolsa laklanka kuxtalh tapuleen este taleen xkuxikan cho taleen xkiwikan lhuwa despensa tsama despensa latia tun tanuma para tanuma azucar matsat, aceite, kgalhwat, pakglhch, papas, pulaklhuwa tun tanuma tsama despensa este cha tachaani no cho mani u tawani no kilhtamaku lha akxni tamakgaxtoko tsamali tsama lakgawachan tatamakgaxtokgos tsama noxa tatamakgaxtokg winti xalatsumujat un tamawa xvestido wilapa notino lakgawachan tatamawani xvestido laktsumujan uno xa laktsumujan pus tatamawani xlhakgatkan lakgawachan este nuntsa noxa tala xa sakgakga lhakga xa xa novia Uno xachix xa novio traje talhakga xa tsitsekg osu xa xa azul xtrajekan e uno xa pues taputsa padrinos tawili padrinos padrino de xa xa ramo xa xanat tu na leen xa novia xaktawilh winti masta xaktawilh mastakan anillo mastakan biblia mastakan tumin no xa ejemplo arrar wanikan tumin no xa makgan no tumin tamasta xalakstina chono tsamalhi xkajinkan tatamasta chi almohada sasu cojin pero lha almohada tsants lha litatsokgostay na lhaway mi oracion chono este lilakgatit xa malhakgekan tsumujat chon tapaxkuanan man no tamakgaxtokg osuk templo taxtu pus na lhawakan ceremonia na lhawanikan xceremonia na namin mamakgalh makgamakg taninani xbendicion dios nanuntsa para catolicos na na nak iglesia nataxtuosu pa antsa taxtu pus man xpuchiwin tatamakgaxtokg puchiwin mixkikan xakta Este man antsa tatamakgaxtokg uxa parak templo ta tamakgaxtokgpat pus kues na makgskinkan naxa antsa mi acta xla xla puchiwin pulh antsa tamakgaxtokg kpuchiwin chon tamakgaxtokg ktemplo na nuntsa catolico pulh pulh este puchiwin natamakgaxtokg mamakgaxtokgkan chono na pini noj iglesia catolica i tsamalhi no nunts na pin nox chik kgawach napin tawayan lhawakan pulaklhuwa liwat lhawakan lhawakan mole lhaeana karnita lhawakan consome barbacoa winti man taco tamasta de al pastoy lo kgama noxa u taan tawayan makxtim tatawila invitadoskan tamin tawayan tatapaxkuanan e unoxa invitados tamin talimini no tsamalhi xregalokan winti limini xpulat xtaza winti noxa familiar talimini i xpalhk xcuchara este xpuxtakgan xestufa este talimini tanque de gas talimini winti masta colchon winti lha masta familiar pero pus tintse pus masta mastaparakan no plancha mastapa no licuadora este xcuchillo Xlipalh talimin invitados uxa tulha tamasta invitados uxa tamasta familiares etsamalhi winti no ta kamakgmawakakan tumin este novios witi tamakgmawaka cincuenta, cien. docientos, trecientos akatun ka makgmawakakan tumin osu quinientos oxa mil xa veite mak mawakamak xax tumin lak novios ka makwakakan lu lilakgatit ti tamakgaxtokg nuts talhawa nuntsa xcultura kan atsa filomeno